Gn'Osy Dia amin'ny <noise> maha Osy Dia <noise> anazy izay <noise> da fa zatsy <noise> i satria <noise> fa izay <noise> gny iaignany. <noise> <noise> La hiakatsy vohitsy raiky i zao <noise> da fa <noise> misy <noise> gn vato fiakarandreo aman-jato <noise> tao da <noise> magnaraky anigny avao <noise> miakatsy. <noise> Manaraky anigny tohatsitohatsy igny da izay. <noise>